<hesitation> mnyama uagetha akili nithafite, kana farasi. <hesitation> kana msokwe <hesitation> kena vasokwe, sokwe ama sokwemtu. Vanyama vaghire- vaghire akili kwasababu vachii ukavafundisha vachifundishika. Mmh! wa mfano kite, kite- kite ki- kyerime ikyerime fundishwa kimanye tan- tairuma. Kuvuka fitu filicheruma utafitike barua, eh! kwa handu flan kya- takyairima iphuka kighenda andu titike kendu tilile ki- kindo kitigo ki- ki kifike. Mera vilevile kite kifundishwe lomana kiicha ata amdu wakwe wechiki aah! chikii- ishumie. Hata kwa kina nakyacha, haghire mndu nenakio manya maake weshika uwatho kuo nkovo nkulolee na mbuga ta vanyama kwaphona <hesitation> sokwe hamo, hata mahobo, mahobo ghaghire, ghaghirebu ghaghire chini ghanaomba na vandu henachio wachiirima ghalifundishika.